Sicondo me, oggi rispetto a cinquant'anni fa, dipende forse da da da tante fattori no? Che si putess dicere alla fine che <hesitation> che ne sacc, i bambini di oggi forse ponn essere chiù felici d' 'e creatur ìe diec, tenen chiù possibilità rispetto 'e creatur 'e cinquant'anni fa. Dall'altro lato, ti putess dice che 'e creatur 'e oggi affrontano forse tanti chiù sfide, ad esempio vivono molto la competizione scolastica, sta molto chi bullismo tra 'e creature, tanta competizione. Usano forse <hesitation> chesta tecnologia <hesitation> troppo eccessiva. E t' pozz dicere ca second me, <hesitation> 'o parere mij 'e creatur 'e 'na vot forse erano chiù felic secondo me. Semplicemente pecchè forse erano verament è 'na questione social. <hesitation> E sicondo me fors passavan pur chiù tiemp a pazzià. Si concentrano troppo dicimm. 'A sta vicino a sti social. <hesitation> Secondo 'o punto di vista mij, secondo me 'e creatur 'e cinquant'anni fa erano molto chiù felici rispetto ad oggi. Sicurament ci sono tanti punti di vista, tanti pro e contro, tanti questo secondo me è il mio parere.